Io zany lefa hanao sira zany anao mandeha amin'ny tany malalaky anao akaikin'ny ranomasina agny fa tsy de tena azon'ny ranomasina loatra le tany de iny am'zay zany ampidiranao <hesitation> rano de amboaranao digue na hoe talaky de gadrainao le rano de asiana <hesitation> produit chimique le rano a de avela eo mandritra ny dimy andro na enina andro eo ho eo iny de mivaingana de potehina am'zay iny rehefa mivaingana, potehana iny potehana de angonina ampidirina anaty gony de avy anaty gony iny zay vao ahodina am'mahiny de lasa sel fin avy eo.